डॉलफिन शमून्द्री अस्थंधारी जीव चे ये हवा में सांश लेवे। चे और जीवित बच्चों को जन्म देवत चे ये समाजिक बुधिमान। और चंचल जीव चे ये मछली स्क्वीड और क्रेस्टेस्ट्रेसियन खात चे। ये तेजी से तैरत चे ये संधार द्रिश्टी स्रोवन और अन्य इंद्रियों के। अलावा इकोलेशन के जरिये वस्तुवों का पता लगावे चे।